تدخل لسطور لي فيها لي زابليكاسيون تاعك, تحوس على لابليكاسيون, ولا تحوس على الكاطيغوري تاعها, تخير لابليكاسيون, و تكليكي على انسطالي, تانسطاليها